<hesitation> naam gudiooa, baree hodaa hodaaf kaban hoo duraa fuded anan yedeen, duub malsuun dandetee woyya uffetee kotii kayetee, akk chilee chiftee hinraftaa amotu mall hodaa juu danfaa araa dandetee hinraftuu amo kabaan malatin woyaa kabaat dandete unum chiftaa.